ءءء ئليل جدن لأأن أنا انا ~افل كل كل الأشعرات اللي بتيجي على الموبايل فا مش باخد بالي اللي وصلني و اللي موصلنيش فبمسك الموبايل لما بحب اتصل على حد او لما حد بيتصل بي غير كده مش ملوش اي لزمة في حياتي مثلن غير كده